Fandokisan̈a akôho arakaraka tian̈'olo, misy izy ataon̈olo la sôsy misy izy ataon̈olo firiry, fa izy koa izy ataon̈ao la sôsy tapatahan̈ao ankendriky alô izy ne izy atao firiry tapatapan̈a ankendriky, kô fa atao la sôsy in̈y izy afanain̈ao menakà ataon̈ao sôsy tômaty sy dongolo ndraiky episinazy jiàby in̈y, kô fa mafan̈a aharon̈ao ambelan̈ao ela-ambelan̈ao midôko ela izy avy eo izy masaka, kô fa an̈ano firiry izy ndray an̈ao azon̈ao atao dipoavre, dongolo lay karàha in̈y ataon̈ao firiry amy menakà amizay izy avy eo.